Juech ni'ixë este kon në ko'o t'sab jadunt's mot'sëp nimyot's tëxötyë tyam cebolla, este badakëp o pë kaj t'saj kat'six neyb naj padakayn.